بنسبة كبيرة بعتمد على وسايل التواصل الإجتماعى ، الفيس بوك التويتر الواتس آب ، <hesitation> مو - مو التلفاز أو الجريدة ، ما بحثهم صاروا تريندى مثل ما بيحكوا هاى الأيام ، لكن اا- لأنه من السهل الوصول للفيس والتويتر وهكذا ، بعتقد إنه الأخبار دايماًمنشورة عليهم.